Hen ɓool ga̱yi na̱ hen nda̱ ma̱ jap na̱a̱n na̱, ma̱naka̱a̱ na̱, tun ga̱ya̱a̱ i muop ga̱yil nna̱, muop shie men ga̱ fop mou, maken men nna̱ ya̱a̱l bi ɗwen nda̱ ntwoot ga̱sol pang puanang, jabbi ga̱ la ta taa, muop hoom tong twoot nni bi muop, muop rangnie lu ba, a bi ga̱ ga̱long ba, hen shep pe a kwai nda̱binɗeɗi ga̱pe muop nɗe tong shin yi kat muop rang nda̱bi ga̱nion nɗeɗi ho ko muop rang nda̱ ɗie ntor ɗi ho ga̱pe muop tong ɓat ga̱buk de lu ɗe da̱ tem pa̱ men ba ho, kat ma̱piak shie muop nɗe nda̱pe ho, ma̱ man ba, la ba̱ ma̱piak shie muop nde nda̱pe ma muop ɗin tong buk zak da̱ tem pa̱ men ko muop tong paar ko muop tong kat muop tong mang ɓit ɗe muop ga̱ kwal yin tong dum nwul ɗe da̱ ma̱twoot yin tong dun nwul dɗ da̱ ma̱twoot yi ɗena̱ kelleng ɗie sem yi, ɗema̱ goo ɗie sem yi tsa tong ma̱mang biga̱ tyak lu tong ma̱puat nni shiang ba, nnie ga̱fie biga̱ sek nɗe tong da̱yi ga̱dam ga̱dam lu tong gutwoot puanang ga̱sol pang ɗe gulat yi ɗi a? Dong muk anita ɗe gubuk yi de lu, de da gushin loi ga̱ɗe nɗa̱a̱n yi, ɗe tong ma̱maam yi da sem ma̱kang kek sam dip nda̱bi ga̱ɗe nɗa̱a̱n a binna̱ a kel ga̱kel ɗie sem La ma̱ shiat ni, tong madap ni tong ma̱niap ni, kuma weel ga̱tro ga̱yil nnie biga̱ too tong muan yi ga̱yil, ma̱japna̱a̱n ma̱kang men nna̱ ma̱twoot muop puan ga̱sol pang, muop shin ga̱pe muop tong ɗa maa̱kwaarkum sek muop nluba kat muop <hesitation> mpe ga̱pe lamaa dam tyak gurum, ya kamata muop ɗin tong buk ɗe ma̱twoot yi ma̱ maam de sem, ɗe mashin biga̱ ɗe nɗa̱a̱n yi, ɗe ma̱ kelleng ɗie sem yi ɗe ma̱goo yi, nnie ga̱pe ma̱nda men dok ya̱a̱l men ga̱bi nɗe a nna a pa̱na̱ ba shie ga̱bi nɗe nna̱ muop shie men a biga̱bi ga̱fe tong ma̱niap lu, nda̱gurum tong dam tyak ga̱nie ba, ama ni a gurum dok mang ga̱ ta̱ muan nni ga̱sol pang nna̱ hok ko mi nian muk nɗang tong ga̱ ba a de lu ɗe ga̱da̱ ga̱niap yi ama ga̱ muan da̱ga̱ tong puanang, ko gurum la dam tyak ga̱ gurum tong shin anɗang ɗesa̱ man yi ga̱fe dam tyak ga̱. Ga̱niang ga̱ba sek dega̱nin ɓit ra̱a̱n sak ɗe gurum ga̱na ɗega̱ kelleng kwal ga̱ɗe mɓet ga̱yi de biniap, ga̱tong biga̱n nni, ga̱ hoom kwal ga̱tong nni nsak gurum tong shin ndang gok la nɗer nsak la ganiang ga̱ eep pue ga̱ ga̱kwal nni gurum tong man, gurum hok a tsoot ɗe, ko a naan ko a makwarkun ɗe man biga̱ ɗe nsak ko niang ga̱ kelleng, de yil de n'aan ya kamata tong shin binna̱ ɗe tong ma̱ goo sem yi, ɗe tong ma̱kelleng ɗie sem yi la ga̱ dam tyak ga Wa ga̱ da tong ma̱ yong ma̱n nkwap da buk da ma twoot de ma̱ kelleng die sem yi bini ap de maniap sem yi tsa fop tong dinga ru sek lu hok dega̱n shien ma̱kwarkum ganian ga̱ ɗe nsem, kuma la ma̱leng tong ma hoom sem, ho̱o̱m ga̱ hoom sem nɗe ga̱yil nma nɗasana nde ba, nniaga̱ fe la matwoot jap men la nde tong na̱ yi muop nɗe tong shieyi tong nian a abi yaa̱ ga̱ long ɗe tong ma̱twoot yi dega̱ shin ba̱ ma̱nda men dok shie men a̱ ga̱ biga̱ man ba, muop dok shie men a ga̱ biga̱ ɗemen ga̱fe tong ma̱ shin ni, ɗe ma̱ mi alak yi ma̱ muan ntiem, a tse la maɗe tong ma̱ hoom sem pa̱na̱, tong mashin nɗang ɗe jap men ya̱a̱l hoom sem yi, npa̱ man yi tong ma̱shin tong mashin a bi ga̱ ɗemen ta ɗe jap men tong hoon yi, ɗe muop gatong na yitong ding yi ama la ma̱ɗe tong ma̱shin pa̱na ba, jap men tong ding die men ba, jap men tong kwal a tse men de semi ma ma̱pen ka anɗang bele tana dwen, toh tong ɗang ba men mamai de sen Kuma de <hesitation> ma̱yil ɗe ɗa kwaat ga̱ ga̱mɓ, puat ma̱ muen da̱ ma̱ twoot ga̱ sool pang ma̱niak ga̱ buk de lu, a kum ga̱tong ɗa wata de lu a? Ya kamata tong ya̱ɗe zak tong ga̱lang la yit ga̱ nlu, ɗe muop ga̱tong na ga̱yi tong rang nie ga̱yi, gurum la rangnie bit vel ga̱ nin a tyakpya, zem a ɗega̱ na ga̱ ɗe tyak muk ga̱pya yi, ɗe ga̱malak yi nda̱bi dok la nɗe ntyak muk nda̱ ga̱ ɗe gasam niyi, kuma ga̱ muan da̱ga̱g tong biga̱ nda̱ gurum ga̱fe tong tong dega̱n pa̱, de ga̱n kaar ga̱ ga̱nie ga̱ɗemen nɗe ba, ga hoon biga̱ ga̱tong nni mbet ga̱, jabbi ga̱ɗe mɓet ga̱ ga̱hoom ga̱ tong nni ga̱ niang ga̱ tem, gurum tong shin ɗang ɗe ga̱ man yi, de yil de naan, ga̱ miskoom gurum mɓe, yakamata ga̱ba de lu, ɗega̱ shin biga̱ɗemen yi, ga̱ loonkong ba jap tong ya̱a̱l kelleng a ɗie miskoom ɗe muan ɗe muop ga̱ mia ak yo ga̱ muen ntien, kuma muop lana shin ɗong ga̱shin ga Dong nyit myop tong santiem zak nni pa̱na de muop ga̱tong shie yi toh ga kiang gatong a wuro tong ɗa kut die gamai ta nda̱ muop ma̱swo manet tong maya̱a̱l zak ma̱swa mapuat marret lu, lu too galong pa̱na̱ me tong shiang a? Awuru tong ɗa hoom lu hok ta nda̱ gurum la wan nkwap men a bi ga ga̱long ɗe maɗe tang mashing yi tok gana la made yi tong ma̱shin pa̱na̱, tong shinang ba, jel ma̱ga miap lu, ɗe jap yaal yi tong kelleng muop la kat muop yaa̱l ga̱tong nd men yi pa̱na, de sem komi kas men ma̱kas de sem nlu, ɗe maman yi ga̱pe ganɗe tong ga̱ wul gi de lu rima ga̱pet ga̱pen mirip sak dip sek lu gaba ɗaya tong ma̱shin nɗang ɗe ma̱man yi ga̱fe kwapda, hok kwapnda tek nde ca koom. Kwap nda ta nde gakoom ya karatu ta maɓuk, de lu ɗe mashin bi ga̱demen ya ɗe lu ga̱dong yi, kuma